नाइजीरिया में बहुत समय से चले आ रही अनोखी परंपरा है। जय मा नाइजीरिया के लोग परिवार जन्म और शादियों का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होत हैं। और साथ ही साथ अंतिम संस्कार <noise> में भी एक ही समय पर सभी परिवार एकत्र हुए जात हैं। क्योंकि बहुत नाइजीरियन लोग देश से बाहर रहते हैं। तो अक्सर मुसलमानों के अंतिम संस्कार में अक्सर एक महीना से अधिक का समय के लिए टाल दिए जात हैं। ताकि परिवार के लिए सभी सदस्य घर लौटें। और एक ही समय पर उनकी प्रक्रिया पूरे कर सकें।